यू जु जैविक सब्जियां छ, सु मंहगी भी होंदी जु जैविक सब्जियां छ, त्यों म। महंगी इलै होंदी क्योंकि यों म क्या छ पेस्टिीसाइड्स नि होंद, कैमिकल नि रंद, किसी भी प्रकार कु अल्ट्रेसन नि होंदु, मतलब मिलावट नि होंदी ये म, इसलिये य ज्यादा महंगी होंदी।